Nen'ny japon ndraiky zen̈y toetr'andra a-japon zen̈y miôvaôva be kà. Atinana firaka amin'ny dimy ohatra ten̈a ny miôva zen̈y. Kàraha misy atao hoe ôkaidô zen̈y andra hivera zen̈y izy io, andra hivera zen̈y io man̈intsy abôkô misy lanezy be àby zen̈y. Misy kà atao hoe ôkinaoa zen̈y, misy klimà trôpikaly àby zen̈y, misy kàranin̈y.